Sutoratan takusale one to manaiti pakusale one to momolou oneren to mongulo tandoon ontei wae te'e leni oneren manaiti ondei hawae wu aren wae te'e kumangase tu su taratanwae limpuros te'e leni to tataku aren nito su toratan ore one le limpulus sua'ne manongka apa to one suwawon tanahsu roratahan te